Gny hala! <hesitation> ny fomba fampiasany ny faroratrin'iny: alany raha iny velariny, de lafa mivelatry amizay raha iny, iny zany karaza hoe fandriky raha iny, fandriky lafa misy biby kelikely rey ohatsy hoe lalitsy, lolo, valala mitilitily eny ka tratrin'ny raha iny la ao zay, la moramora hoazy ny mangalak'azy la iny no fa sakafony iny.